Obwire bwange <hesitation> obwen obwe bwenkuba ntaina ekyokukora nemba nenyenda <hesitation> mpanenyenda hakiri mpyameho orba hakiri ngende ndambuleho banywani bange obundi nimba nsibiire hamuliimu, nimba nsibire hamulimu obwire bukiira obwingi. Hati aho, ngenda ndamburaho banywani bange, orba ndoreho obuzaano hasiimu yange. <hesitation> Ebintu nkebyo, orba ndambureho amataaka gange, abapangisa bange, ebintu nke, ebyo.